Abͻdzemunyasapɛ ho nyimdzeefo a wͻagye dzin paa nna mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ osiandɛ dɛm nkorͻfo no nyim nwoma yie. Obiara n'enyi bͻ hͻn do a ohu hͻn dɛ iyinom yɛ nkorͻfo a wͻyɛ nwomanyimfo. Hͻn asetsena mu so, wͻda no edzi dɛ wͻyɛ nwomanyimfo mapa. Wiadze n'afaadze anan nyinara so, obiara pɛ hͻn asɛm osiandɛ hͻn ndwuma sͻ enyi.